Ман кӯшиш мекунам, ки ҳаёти солим дошта бошам, ва барои ҳамин ҳар ҳафта ба толори варзишӣ меравам. Одатан, ман се то панҷ рӯз дар як ҳафта ба машқ машғул мешавам. Машқ кардан дар толор ба ман на танҳо барои беҳтар кардани шакли бадан кӯмак мекунад, балки ба саломатии рӯҳӣ ва асаб низ таъсири хуб мерасонад. Ҳар вақте ки ман машқ мекунам, худро беҳтар ҳис мекунам.